شوف لو سأتني أكيد بختار أكون موسيقار لأن الموسيقى فيها سحر تخيل كمان أجدر أوصل لقلوب الناس وأخليهم يحسون بكل شي من خلال الموسيقى، الرياظي أيوة حلو بس شهرته مؤقته وجت شبابه فقط لا غير يعني، أما الموسيقار ففنه بيبجى للأبد حتى بعد ما يموت.